Mizaha sport tegna tiako kokoa satria <hesitation> amin'igny zany zaho à l'aise kokoa hoe malaka ny andaniny akasy izaho ah de igny no tohanako hatramin'ny farany igny, de magnano specte, nenahy tegna tiako faran'ny raha tiako le magnano specte de tegna hoe mi-fonce manakorazy anle ekipa alaiko.